Ko ngil ngil ble nigi u christmas holidei traha nontra poata tum- ko trenga man mata man parpara tun temne tra tre nuguku tum. Nontra pota tum. u len tum e tubtu ri na ko hanga megen aman tutuluar teka paplaku ri tra man makum. a taple kari rabol. taple kari mosbi. taple kari lae e lala rma nontra pota rke balam te haharuei num balam te hahou psa sinum. Lam e nas hobto num balam te nan num. na man haharuei temne long longle nmulam. traman <hesitation> hingal te ka psa wen mulam i han. rori me hatubte ren balam te solon sasala num. Lam e nan hobto num. lam e nas enma man kannan te mne nas- nas enmulam. Non tra pota tum. u len te kui- kuiri tum ror te hol psera man kannan balam te nan num. balam te sani num. Tapla pota. rorme hatati eru lam a man sani temne yati silen mulam. ba non tra potan huli hamansa. balam tena <hesitation> huli num na <hesitation> huli num bte sbe lol enma tapalan <hesitation> man tutulua mulam tra man tutuluane mama. balam te hagum hobto num haharuei num. bte sasala num. Non kiba te ngi ngil megaku noniu chrismas Lame koasa num. tapla poata lame sabla num. tapla poata tutuluamulam e tsineri," lamu gena ron i tsinatong,"na lam u koasa hobto ba rorte lari. Balam te lanum. ba rorte me hol be rulam a man kannan i tsinatong balam te la simu <hesitation> tra makum te <hesitation> kui era hot rusta tum balam te nan num. a tsans tamlam nontra poata. Rore lala rme bte me hala. hanan eru lam tra man sohsa na man bongbong. Te la malam i taun tra man bongbong alam mne nan num. kba non tra pota, rori me hol be rulam a kannan. Tapla pota rore hakume rulam man haharuei taren teka woren rabol. pokeren. Taple haharuei be rulam tra man pota te ka weren tra <hesitation> hatati i lamna. balam te sasasla num- e tama mulam has e tubura masla has temne kakani han. sinmamana traha mamanu hingal. a non mne kagono menulam. Noni e lala sinma bte me kagono ka menulam ats toaku ats pota pne traha. mamanu hingal noni mne lala nma non tra pota. none lamen mamana mtokar tanen me hakoase nulam. balam te sabla num bte lan toa num i kessa. balam te lala puts ma. me sabla num traman tutulua mulam te tubtu wenen. nona ka tspne te niga menen Nontra pota tum tru christmas eme sabla gno menulam tspaoata has te hakoase nen e mama. rori a tol nalam a topsa. tapla pota lame hagum psa num alam a topsa balam te haha ruei num lame solon sasala. Non tra pota has alam na tra tra senmu tamamulam i pal gughe rke. Alam e lala ma teme haharwui gno menma tutuluar papa non tra man poata. balam te sasala gnomemen traha u tutulua mulam i pal taren e kasiri. hatati siri tra man tanta man hatati. non tra pota lame kagno simre men. Alam e sasala menum non tru christmas alam e nan hobto num. alam esani num taplan poata. alam e hahou num non tra poata. Lam e kui hobton toen ma man tukui temne kkukui hobten mulam non tra poata.